Cara tao pa nai hamburger dale, hele pa sa segar no malole, tao tamba bumbu hamburger dale, balik pa losa bumbu a merata pa isina, tutu na pa leleo humburger, basa sona tunun leo tetesan leo sesenan leo.